Iaho toa rô da vaky loha, very hevitry, lany fagnahy sy hitako shanaky ino gn'anigny da mila torohevitry aminao ro da simbako gne ordinateur ampesagninay ao igny nefa da lafo vide iaho amin'io sy raha manambola, trosako mbola maro be, mba havoto ao ro.